Kua kïraï asiatico reta imbaemboyɨva mbaetï aikua, mbaetɨvi aesa, maetɨta aikua kïraiko jaereta jembiu omboyɨva, se aikuapota jae kïraiko jae reta imbaemboyɨva